Dziꞌk nak lëꞌ refri xiu bolis xiu gelatina y lëꞌ refri xiutsëw ic̲h̲ë komid, dzekna guꞌnntloda komid o axta giat axta xgunma refri yu refri xki nap dzekna axta ñag gunu x̱chaꞌga xki xiu refri, por refri nak guꞌn wen kase refri nak guꞌn xneꞌdz guꞌn xki par gowma xki tsutsëw, bëtkwaꞌn gakda xkomidma bët tsutsëw komid tsutsëw.